Injé do fujééna fanu fafu ñoniyee ñafojiir injé joow fuŋéés bupuruj béŋorul imbi icoho. Do fujééna fafu wanja iŋa mé béŋéés bupuruj babu bu fucoho sén nak tiiŋ siwuli sifojiir sicémé futook.